Ny karatsy famahaña-bola zañy da karatsy findramam-bola amy banky. Ny fomba fiasa ndraiky rehefa mivily raha añao da iñy avao ny andoavañao vilin' ny raha añao amy mpivarotsy.